hlaut gullna björninn á kvikmyndahátíðinni í Berlín nú um helgina Tómas var ekki eini Íslendingurinn sem kom við sögu á hátíðinni því María Sólrún Sigurðardóttir sýndi þar líka myndina Adam Ásgeir h Ingólfsson og

Haukur Már Helgason voru á staðnum höfuðborg Þýskalands hefur löngum heillað kvikmyndagerðarmenn og einu sinni á ári dregur hún þá til sín á kvikmyndahátíðina hátíðin er sextíu og átta ára gömul aðalverðlaun hátíðarinnar nú bætist rúmenska

verðlaunin fyrir frumraun sína

myndin er á ensku og skartar fjölþjóðlegum leikhópi og er Tómas þar á meðal þetta er afskaplega mynd og erfitt að lýsa henni í stuttu máli en er líkaminn og öll þau tabú sem honum fylgja er fyrir börn og unglinga og í flokknum

María Sólrún gerði undurfagra og

fyrir fjórtán árum

Magnúsi

sem er heyrnalaus það getur verið flókið þegar maður fer á

stefnumót við vorum ekki með handrit við vorum að þróa þetta saman og

umskrifa umskrifa og mig langaði að gera þetta öðruvísi fyrst við vorum að gera þetta á eigin kostnað vinna þetta verk meira eins og myndlist við vissum út á hvað þetta gekk

að verða til þetta er persónulegt

mamma hans er með

ég er alinn upp með heyrnarlausum krökkum

vinna með mömmu spennandi við reyndum að halda þessu

og hægt var en þau Tómas María og Magnús eru ekki einu Íslendingarnir sem koma að myndum á hátíðinni bæði koma fleiri Íslendingar að gerð Adam Herdís Stefánsdóttir semur tónlistina við stuttmyndina og á lokadögum hátíðarinnar vann Vesturport sem er á vinnslustigi þættirnir heita og munu fjalla um árin nítján hundruð áttatíu og þrjú til nítján hundruð níutíu og eitt þegar kvótakerfið er að komast á